Kuéꞌe ndū ne kadā ékui liꞌi nti u i ñéꞌnu īu u rānchu mí nani progresú nga niꞌi ntɨɨ nte ma mángo nꞌ ntɨɨ́ nte úva ngō ne dɨꞌɨngō a nō nete n ñatu i trana tseé kuéꞌēn ntuu i iká ne dá ntē ñaꞌa ngantú i nte káda kanīꞌí trana ne ñu kuēꞌen chɨ ntɨꞌɨ saꞌa aꞌa aꞌa kuēthí jan aꞌa kueꞌe jan á á ine ntɨ ne dukā káan ngo ñáiū tran é idu ka ntɨɨ saꞌa iñatu itrana ne dá nte da nte ñáꞌa nkakúꞌuntúu ine dá nte té tāꞌauvi síto tsi dií nañá ne nɨ idu ka ntɨɨ saꞌa kuéꞌe cɨ a niꞌi trana ne in kā ne ste ñu kuēꞌén chɨ ntɨɨ saꞌa á ma ne ikā dā kanakóo aꞌa kuii jan ñoo júun ñū ne káda ne éste kanīꞌi dí ñaꞌa kuii chá né kada kakutuu n dii é ste u ntɨɨ saꞌa ñaꞌa kuiī xá kada kui kanīꞌi dii éste ntɨɨ saꞌa kuii chá nayá ine ntɨ ne dukā kada iñeꞌnu ngo ñuꞌu urānchúnga dá kui dá kui né kada éveíntio niꞌi ntɨ́ nte dɨꞌɨnko ñuú ja ne dá kadā dá iꞌa ne kada ntɨɨvi tantɨvi tenduko kaña da idu ka trana ne kadā kui kadá kaꞌan núu. Kuun trána cɨ ntɨꞌɨ sāꞌa na kadā kuikan nakáan nko kaáiu ntɨɨ́ saꞌa niꞌ trana aá mane nꞌkādá kaniꞌi trana kuiīné pués kak dá kanúu niꞌi traana niꞌi idu ka ntɨɨ saꞌa cíltepé jan inákaꞌn ño csɨltepe jun neꞌá ma ne ñaꞌa sin ntɨɨ saꞌa ntāvá jan ídu ka ñaꞌa ntava jan ne tsín kakakuvi ntɨɨ saꞌa dukān vá thi váꞌa ñaā í ntɨɨ sāꞌa ñi dɨn anɨ óra idu ka kada éntio kayo di este kādá kana koo tɨchɨ jan ne kanade tun ni ña éste ntɨɨ saꞌa ñi ne kakūdá kanúu tántɨɨ kɨn mi vi éste duko kun diídi ntɨɨ saꞌa jan viko duko kathi nī a ñāꞌa jan ku dá kaꞌnúu tɨthɨ jan ne vá thi váꞌa ñāā í dɨ kō tí tsi gane ñáꞌa kuvi kōo cha úvi ntú ichɨ uvi o uni ntú iche este vá thi ka ka kakaꞌyu takaa túūn ne duka kakuvi i éste nú tɨcɨ nuu ntɨ saꞌa tɨ̄chɨ́ jan i i estē í ntōo kada neé inee í ntadéneña ne ede a tɨdɨ io ñuꞌu ió viꞌi ngo ne o ñeeꞌɨɨn iꞌa ntiusi éstē viꞌi ngo ne káda nee in kā ne éste ntɨɨ saꞌa tɨ̄tsí sán ne nañeꞌɨ nte dáva ñadií dine káda kaꞌan ntɨ̄ꞌɨ ne dií nga váꞌa í kadá kaꞌantɨ̄ꞌɨ chɨ́ kādā kaꞌan ntōo ne. Lakui tādɨ́ ka íi i ntōo maté por má de kékutavī nú váꞌa né vēcɨ kánakanatɨvɨ ñáꞌanga váꞌa dito kada íi duka kánatɨvɨ ne kada nee di ngaváꞌa ii éste kāda éñēꞌɨn ia ntixin ne ninkaváꞌa í kaꞌan ntɨꞌɨ ntɨɨ saꞌa ntɨɨ saꞌa tɨ̄xí cán nta sé adɨ ke tɨchɨ tií na ne o te csɨ ruun ntɨví ō tē thɨ ñoꞌo tɨ thi ñōꞌo ne vá tsi váꞌa ñā idún ne vēthi dukan kadā duku ntóoó ne kakui kakui ñaa nuū ñɨ kakui kañāa kakaꞌi túun nuu ñɨ ne diva da iō ió né kuntéꞌni ngo ne māté ntií ka né sii ntió ti ña te kuiꞌi ñāchí de i dēi na tɨvɨ estee ta kanákaꞌan o dóko tuun ja natɨvɨ kolorci nuū ñɨ́ ne káda nee éste puēs kādá ñaꞌa nté iña o né kā ñú vēthi dava ñaꞌa né kada ntéjin ña ne ñaꞌa ga naya ña éne ntɨꞌɨ ñané ko mí káꞌan ne ntɨ naña éne ntɨ ɨ ntɨ́́ saꞌa cha estee dúka ranchún ne nayaꞌ éne ntɨ xi ñaꞌa ntéꞌiña ne ntɨ tsí éste koomi dá tsi ña te ñaꞌa nka kúan.